ତୁମ୍ହୋର ବହୁତ ହୀ ଅଚ୍ଛା ଦୋସ୍ତେ କୁଛ। ତୁମ୍ହୋର ହର ସୁଖ ଦୁଖରେ ସାଥ ଥିଲୂ। ତୁମ୍ହୋର ବଚ୍ପନରେ ସାଥ ଚୂ। ଯେ ସବ ମୋର ସଂଗରେ ଖେଡଲୂ, କୁଦଲୂ, <hesitation> ବଡଲୂ। ଆଜ ଆଈ ଜାମନେ ଅଚ୍ଛା <hesitation> ପଦରେ ଭୀ ଅଚ୍ଛୂ। ଅଚ୍ଛୀ ଅବ ମୈଂ ଠୀକ ହୈ ଦିନ ରଭ ଆଵରାଗରେ ଚଲ ଜୀମୂ। ତୁମ୍ହୋର ସୁରୂସ ବେସ୍ଟ ଫରେଂଡ ଅଚ୍ଛୂ। ବଚ୍ପନରେ ମୋର ସଂଗରେ ଥିଲୂ। ସ୍କୋଲ ଭୀ ସଂଗରେ ହୀ ଜାଓ ଥୋ ଲୋ। ଘହରା ଭୀ ସଂଗରେ ହୀ ଆଓ ଥୋ ଲୋ। ସାଥ କ୍ଲାସ ରଭୀ ଥିଲୂ।